тамаша жыл таңғы аудиошоуына қош келдіңіз
қайырлы күн қазақстан және барлық әлем
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің аудиоблогы
бақытты болу ол біздің таңдауымыз
армысыздар ма қымбатты менің подкастымның тамаша тыңдармандары
сөйтіп уақыттың зымырауымен біз қырқыншы подкастқа да жетіп қойдық
уау шынымды айтсам сондай таңғалатын жағдай мен үшін
өйткені қырқыншы эпизодқа дейін жетемін бе жетпеймін бе ол туралы ойланып көрмеппін
алайда уақыттың зымырауы мен тұрақтылықтың арқасында жеттік
өмірден
бүгінгі юбилейный қырқыншы эпизодымды мен өзімнің екі ең тамаша ең тұрақты тыңдарманыма арнағым келеді
ол екі адам менің ата анам
олар әрқашан менің эпизодтарымды асыға күтеді
және де подкасттарым шықпай жатса іздеп артымнан ұрысып жүретін адамдар солар
сондықтан қырқыншы эпизодқа жетсем ол солардың арқасы
мені әрқашан осындай істерге ынталандырып рухани дамуыма үлес қосқандарыңызға үлкен рахмет
және подкастқа көшейік
арман құсым қанаттарын қағады
қайда самғап
бүгінгі қырқыншы эпизодымызда біз отыз сегізінші және отыз тоғызыншы эпизодтарда айтқан ойымызды жалғастыратын боламыз
біз ол эпизодтарда мақсаттардың неге күйретінін неге мақсаттарымыз орындалмайды деген сұраққа жауап берген болатынбыз
және ол сұрақтың жауабы көбінесе өз ішімізден табылатынына тағы бір мәрте көз жеткізген сияқтымыз
бүгін біз неге деген сұрақтың орнына қалай деген сұраққа жауап бермекшіміз
яғни қалай мақсаттарымызға бір табан жақын боламыз
қандай істер мен кеңестерді орындап көрсек болады
біріншіден бірнеше емес өзімізге бір нақты мақсат қоюды әдетке айналдырайық
яғни мақсатымыз нақты арман болмау керек
мәселен салмақты азайтамын дегеніміз ол жай ғана арман
ал егер де мен тоқсан күннің ішінде бес килограммға арықтаймын десеңіз ол нақты уақытымен белгіленген мақсат болады
екіншіден жаңа жылды күтудің қажеті жоқ
яғни келесі жылы жаңа адам боламын сол кезде өзіме жоғары мақсаттар қоямын деу ол жай ғана сөз бен сылтау ғана
біз жаңа жылды ғана емес бүгіннен дәл осы сағаттан немесе дәл осы секундтан бастап өзімізге жаңа мақсаттар қойып қайтадан өзіміздің жақсы нұсқамызды жасай аламыз
ешқашан ештеңе кеш емес
дәл қазіргі сәт ең қолайлы уақыт
үшінші соңғы екі эпизодта байқағанымыздай өзіміздің іс әрекеттерімізге жылдар бойы қалыптасқан әдеттерімізге зерттеу жасау арқылы біз өз өзімізді түсіне аламыз
сондықтан болашаққа жоспар жасаудың алдында өткенімізге назар аударайық
біз дәл осы мақсатты былтыр алдымызға қойдық па
әлде оның алдынғы жылы ма
сол мақсаттар не үшін ол орындалмай қалды
немесе қандай істеріміздің арқасында біз кішкене болсын сол салада нәтижеге қол жеткіздік
соны бақылау мен талдау жасау арқылы біз өзімізге керекті ең сәтті жұмыс жасайтын бағдарламаны таба аламыз
өзіміздің өткен тәжірибемізді өткен жылдардағы оқиғаларды еске алып оны талдау арқылы енді біз болашаққа яғни келер күндері қандай мақсатты қалай жасайтынымыз туралы жоспар жасауға дайын боламыз
енді біз бағанағы бес килограммды мәселен қалай азайтамыз
яғни бұл жерде біздің диетамыз қандай сипатта болады
жаттығудың қандай түрлерін орындаймыз
сонымен қатар осыларды қанша уақытта аптаның қай күндері қанша мөлшерде орындаймыз деген нақты сұрақтарға жауап беруіміз қажет
яғни біздің орындайтын істеріміз нақты болған сайын оны орындау мүмкіндігі де арта түседі
аялдама аялдама сен
қарайлама қарайлама артыңа
баяу ғана баяу ғана сен баяу ғана
енді осы белгілеген заттарымыздың барлығын өзіміздің күнтізбемізге яғни календарьға түсіреміз
қай күндері оны істейміз
міне календарьдің жиырма бесі дүйсенбі күні мен сағат сегізден онға дейін жаттығу жасаймын
және оның отыз минутын жүгіруге арнаймын
ал сәрсенбі күні таңғы алтыда оянып мен бес километр жүгіремін
ал мына сенбі күні мен тауға шығамын
сол арқылы мен өзімнің бес килограмм арықтаймын деген жоспарыма жақынырақ боламын
келесі есіңізде бар ма жалған үміт синдромы деген
сол синдромға ұшырап қалмау үшін біз кішкентай ғана қадамдармен өзіміздің сапарымызды бастайық
көп адамдар өздерінің алдарына өте үлкен орындалмайтын мақсаттар қойып қойғандықтан оған қол жеткізу мүмкіндігін азайтады
және шаршап жолдың ортасында шығып кетуге дайын болады
ал біз керісінше істейік
біз кішкентай ғана қадамдар жасайық
мәселен сіз үшін толық марафон қырық екі километрді жүгіру сондай қиын болып көрінсе онда сіз өзіңіз үшін кішкентай ғана мақсат қойыңыз
мен келесі марафонда бес километр жүгіремін деп
бес километрді жүгіру сондай қиын болып көрінбейді
келісесіз ғой
кез келген адам жүгіре алады деп ойлаймын
сөйтіп ақырындап ақырындап бестен онға одан жиырма бірге одан қырық екіге өтіп бір күні өзіңіздің армандаған қырық екі километр жүз тоқсан бес метрді де жүгіретін күнге жетесіз
аялдама аялдама сен
қарайлама қарайлама артыңа
баяу ғана
алтыншы өзіңіздің жаныңызға қызығушылықтары мақсаттары ұқсас достарыңызды жақындарыңызды жинаңыз тартыңыз
оларға өзіңіздің алға қойған мақсатыңыз туралы айтыңыз
нәтижесінде олар уақыт өте сізді бақылап тексеріп отырсын
сөйтіп қамшылап деген сияқты
ііі нәтижесінде мақсатқа жету мүмкіндігіңіз арта түседі
жетінші ақша жұмсаңыз
экономикада бізде батқан шығындар философиясы деген ұғым бар
ол бойынша адамдар бір жобаға ақша салғаннан кейін біраз уақыттан кейін оның пайдасыз екендігін түсінсе де бәрібір сол бизнестен шығып кетпейді
біраз уақытқа дейін
олар ақшасының барлығын сала береді және ойлайды ммм енді шығып кетсем онда барлық салған ақшамның барлығы зая кетеді деп
сондықтан сол салған ақшалары оның сол бизнесте қалуына ммм себеп болады
алайда экономисттердің көпшілігі бұл ұғымды дұрыс деп есептемейді
өйткені адамдар флексибл яғни өте икемді болу керек осы өмірде кез келген нарыққа кез келген мүмкіндікке дайын болу керек деген сияқты
алайда біз осы психологиялық фокусты өзіміздің жоспар қою әдісімізге ендірсек болады
яғни біз алдымызға мақсат қойсақ онда біз сол мақсатқа белгілі бір дәрежеде сәл пәл болсын қаражат жұмсасақ онда біздің сол мақсатты орындау мүмкіндігіміз көбеюі мүмкін
мәселен ііі кітап алып көріңіз
марафонға қатысамын десеңіз марафонға ыыы жазылыңыз оның ақшасын төлеңіз
немесе марафон жүгіретін жақсы аяқ киім сатып алыңыз деген сияқты
бұл жерде әрине бүкіл ақшаңызды жұмсап бүкіл қаржыңызды сол мақсат үшін зая кетіру емес
бұл сәл пәл өзіңізге мотивация беретін кішкентай ғана инвестициялар жасау туралы
сегізінші өзіміздің кішкентай жеңістерімізді тойлайық
әрине біздің басты мақсатымыз ол біздің грандиозный үлкен таудың биігіндегі шыңдарымыз болар
алайда сол шыңға жеткенше қиналып өзімізге ұрыса берудің қайта қайта еңбектеніп өмірден ләззат алмау ол қателік деп ойлаймын
себебі біздің басты мақсатымыз ол төбедегі шың емес керісінше шыңға жету жолдары
яғни біздің күнделікті өміріміз сол шыңға жету жолдарында өтіп жатыр
сондықтан осы жолдың бойында кішкентай жеңістердің әрқайсысын тойлап өзіміздің өмірімізді мерекелейік
пи эс мен жаңа ғана өзімнің мерекелейік деген жаңа қазақша сөз ойлап тапқанымды түсіндім
мерекелейік деген сөз біздің подкасттың анықтамасы бойынша тойлайық деген сөз
тоғызыншы біз осыған дейін біздің әдеттерімізді қалыптастыруда миымыздың қандай роль атқаратындығы туралы мың рет айтқан болармыз
сондықтан жаңа әдеттер мен жаңа мақсаттарға жету жолында өзіміздің ойлау жүйемізді де ұмытпайық
сондықтан жаңа ойлау жүйесін дамыта берейік
оныншы дәл қазіргі сәтпен өмір сүрейік
дәл осы сәтте дәл осы күні өзіңіздің алға қойған мақсатыңызға жету жолында не істедіңіз деген сұраққа жауап берейік
осымен болды
сіз талшынның тамаша жыл подкастының қырқыншы эпизодын тыңдадыңыз
және бүгін біз мақсаттарға бір табан жақын болуға арналған кеңестермен бөлістік
аялдама аялдама сен
қарайлама қарайлама артыңа
баяу ғана баяу ғана сен баяу ғана ұмтыла бер арманыңа
аялдама аялдама сен